الجمباز والملاكمه والسباحه ورفع الاثقال من اكتر الرياضات-الي بتحتاج قوه بدانيه كبيره-اليوجا-وركوب الدراجات من الرياضات-الي بتحتاج قوه بدانيه قليله